Lu stigghiu pi cùsiri la carta è 'n attrezzu ca utilizza chiova speciali, ca ponnu èssiri di diversa forma, pi putiri jùnciri fogghi di carta ntra d’iddi. Basta mèttiri li fogghi di carta ca si vonnu jùnciri, unu a latu di l’àutru e cu la cusitrici s'arriva sinu a lu puntu ca si voli jùnciri e si strinci di manera ca li chiova dintra la cusitrici nèscinu, pìgghianu la carta e jùncinu li dui fogghi.